قبل لا تشتري سيارة، أو دراجة نارية مستعملة اتفحص اللي بقول لك عليه ، اتفحص المظهر الخارجي، هيكل السيارة أو الدراجة ،الدهان شوف الإطارات ،حالتها ،مستوى الضغط بتاعها ،المحرك <hesitation> نظام الفرامل، <hesitation> نظام التعليق، نظام الإضاءة، المقصورة الداخلية، تاريخ الصيانة ،وتوكل على الله.